өздеріңізге белгілі осы аптада елімізде төтенше жағдай режимі аяқталды
соған байланысты мемлекет басшысы дағдарыстан кейінгі дамудың басым бағыттарын анықтап берді
жалпы елімізде індетпен күрес жұмыстары жүйелі түрде жүргізілді
президентіміздің тапсырмасымен дер кезінде қажетті шешімдер қабылданып нақты шаралар жүзеге асырылды
орталық және жергілікті мемлекеттік органдар өз міндеттерін тиісті деңгейде орындады
соның арқасында елімізде вирустың жаппай таралуына жол берілмеді
азаматтардың қабылданған шектеулерге түсіністікпен қарауы да президент шешімдерінің нәтижелі болуына оң әсерін тигізді
қазір жағдай айтарлықтай тұрақтанды
дегенмен дерттен әлі де болса толық арылған жоқпыз
сондықтан бірқатар шектеулер қала береді
соған орай сақтық шараларын ұстануымыз қажет
коронавирус індеті көптеген салаға айтарлықтай зардабын тигізді
соған байланысты елімізде мемлекет басшысының бастамасымен дағдарысқа қарсы шаралар жүзеге асырылуда
халыққа және бизнеске айтарлықтай қолдау көрсетілуде
президент бұл бағыттағы жұмыстардың әрі қарай жалғаса беретінін айтты
әсіресе азаматтардың денсаулығын сақтауға олардың табысын арттыруға бизнесті қолдауға білім және ғылым жүйесін жетілдіруге баса мән беріледі
төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссия экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік комиссия болып қайта құрылып кешенді жоспар дайындалады
сенат осының бәрін ескеріп өз жұмысын тиімді ұйымдастыруы тиіс
біз елбасы саясатының сабақтастығын сақтай отырып президент ұсынған даму стратегиясын заңнамалық тұрғыда сапалы әрі уақытылы қамтамасыз етуіміз керек
мемлекет басшысы төртінші мамырда сенатта сөйлеген сөзінде палатаның ең басты міндеті сапалы заңдар қабылдау екенін атап өтті
осы бағытта бірлесіп нәтижелі жұмыс істейміз деп сенемін
ал енді құрметті әріптестер палата отырысының жұмысына көшейік
депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты қажетті кворум бар сенат отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар күн тәртібінің жобасы сіздерде бар қолдайсыздар ма
олай болса күн тәртібіне дауыс берейік
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты дауыс бермегендер бір жақтағандар қырық бес күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі алғашқы екі заң жобасы бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібіне арналған сондықтан бірге қарау ұсынылады
заң жобалары бірінші оқылымда мақұлданған бүгін екінші оқылымда қаралады
осы мәселелер бойынша отырысқа жаңадан тағайындалған ақпарат және қоғамдық даму министрі аида ғалымқызы балаева қатысып отыр
аида ғалымқызы сізді сенат атынан жауапты қызметіңізбен құттықтаймыз алдағы уақытта бірлесіп нәтижелі жұмыс істейміз деп сенеміз
сенат регламентінде белгіленген тәртіп бойынша заң жобалары екінші оқылымда қаралғанда сөз бас комитеттің өкіліне беріледі
сондықтан бұл мәселелер бойынша сөз конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі сәрсенбай құрманұлы еңсегеновқа беріледі
рахмет құрметті төраға құрметті сенаторлар

сенат қаулысымен конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетіне заң жобасының екінші оқылымда дайындау тапсырылды
осыған байланысты жұмыс тобының бірнеше отырыстары өткізілді
оған қазақстан республикасы парламенті сенатының заңнама редакциялық баспа бөлімдерінің басшылары мен қызметкерлері қатысты
заң жобасы жан жақты қаралып талқылаудан өтті
заң жобасын әзірлеуші мемлекеттік орган қазақстан республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі өкілдері шақырылып олардың пікірлері тыңдалды
үстіміздегі жылдың он бірінші мамыр күні комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді
бұл заң жобасы қазақстан республикасы ыыы конституциясының отыз екінші бабында бекітілген
қазақстан азаматтарының бейбіт әрі қарусыз жиналу жиналыстар митингілері мен демонстрациялар шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұру құқығын жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеуді көздейді
ол үш тармаққа біріктірілген жиырма бір баптан тұрады
заң жобасында қазіргі қолданыстағы бір мың тоғыз жүз тоқсан бесінші жылғы он жетінші наурызда қабылданған
қазақстан республикасында бейбіт жиналыстар митингілер шерулер пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы заңның күшін жою қарастырылған
заң жобасы қазақстан республикасы президенті қасым жомарт тоқаевтың екі мың он тоғызыншы жылғы екінші қыркүйек күні сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты қазақстан халқына арнаған жолдауындағы митингілер туралы заңнаманы жетілдіру жөніндегі тапсырмасының аясында дайындалған
заң жобасының қолданыстағы заңмен салыстырғанда ерекшелігі және жаңашылдығы туралы бірінші оқылымда толық баяндалды
сол себептен оған қайтадан тоқтаудың қажеті жоқ шығар деп есептеймін
құрметті сенаторлар сіздерге заң жобасының екінші оқылымға дайындау кезінде оны жетілдіруге байланысты туындаған ұсыныстармен таныстыруға рұқсат етіңіздер
бас комитет сенаттың заңнама редакциялық баспа бөлімдерімен бірлесе отырып заң жобасының жекелеген баптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет деген тоқтамға келді
комитет заң жобасындағы алты бапқа байланысты он алты ұсынысты орынды деп санап оларды салыстырмалы кестеге енгізіп сіздердің назарларыңызға ұсынып отыр
ұсыныстардың бір тобы заң жобасының бесінші бабы екінші тармағындағы бейбіт жиналысты ұйымдастырушының міндеттері мен осы баптың үшінші тармағындағы бейбіт жиналысты өткізу
кезінде тыйым салу негіздерін қамтитын сонымен бірге алтыншы баптың үшінші тармағындағы бейбіт жиналысқа қатысушының әрекетіне тыйым салу туралы тармақтарына қатысты
заң жобасында бейбіт жиналысқа қатысушылардан өз бетін бүркемеуін оның ішінде беп әлпетін тануға кедергі келтіретін киім кешекті және өзге де заттарды пайдаланбауды талап ету ұйымдастырушыға міндет қылып жүктелген
сол сияқты бейбіт жиналысты өткізу кезінде ұйымдастырушыға бет әлпетін тануға кедергі келтіретін киім кешекті және өзге де заттарды пайдалануға тыйым салынған
комитет ұйымдастырушыға міндеттеліп отырған бұл нормаларды алып тастауды ұсынады
себебі кей жағдайда бейбіт жиналысқа қатысушылардың денсаулығын сақтауға байланысты жеке қорғаныш құралдарын пайдалану қажеттілігі туындауы мүмкін
бұндай жағдайда орын алған кезде заң жобасының жоғарыда аталған нормалары азаматтардың құқын шектейді
осындай негізбен заң жобасындағы бейбіт жиналысқа қатысушылардың денсаулығын сақтауға бағытталған жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға мүмкіндік беретін толықтырылу ұсынып отыр
заң жобасын талқылау барысында бейбіт жиналыстар ұйымдастыру және оны өткізу үшін арнайы орындар белгілеу және оның санына қатысты сұрақтар туындады
ол қоғамда да кеңінен талқыла түскен
мәселені қарап комитет астананың республикалық маңызы бар және облыс орталықтары болып есептелетін қалалар мен
олардың құрамына кіретін аудандарда арнайы орындар міндетті түрде орталықта орналасуы және олардың саны үшеуден кем болмауы тиіс деген шешімге тоқтады
бұл жиналыстар митингілер тосқауыл қоюға қатысушылардың көрінуі мен естілу және оларды өткізу мүмкіндігін арттырады
аталған ұсыныс заң жобасының осы мәселені реттейтін тоғызыншы бабының екінші тармағына қосымша екінші бөлік ретінде енгізілген
сонымен бірге заң жобасының бейбіт жиналыстар өткізуден бас тарту негіздерін айқындайтын он төртінші баптың бірінші тармағындағы оныншы тармақшасын алып тастауға ұсынылады
біздің ойымызша бейбіт жиналыстар өткізу кезінде тіршілікті қамтамасыз етуге байланысты мәселелер арнайы орындарды белгілеген кезде қаралып ескерілуі тиіс
бейбіт жиналыстарды тоқтату негіздері мен тәртібі заңның заң жобасының он сегізінші бабында көзделген
осы баптың бірінші тармағының үшінші тармақшасына сәйкес бейбіт жиналыстарды жиналыстарға қатысушылардың күш қолдану әрекеттерін жасауы
сондай ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының бейбіт жиналысты ұйымдастыру және өткізу тәртібіне қатысты осы заңның талаптарын бұзуы бейбіт жиналысты тоқтатуға негіз болады
бұл қоғамдық тәртіп денсаулық сақтау басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қарау қорғауға бағытталған маңызды норма
оның заңда орын алуы жөн
дегенмен қатысушы немесе қатысушылар тарапынан заңның бұзылуы жойылған жағдайда бейбіт жиналыстарды жалғастыруға мүмкіндік беру деген беру керек деген ойдамыз
сондықтан жоғарыда аталған норманы алып тастау және он сегізінші бапты жаңа төртінші тармақпен толықтыру жөнінде ұсыныс дайындалды
сонымен бірге қазақстан республикасы құқықтық актілер туралы заңының талаптарын ескере отырып кейбір мағынасы жағынан жақын тармақшалар біріктірілді
құрметті сенаторлар заң жобасы қазақстан республикасы парламенттің мәжілісі қаралу мәжілісінде қаралу кезінде сенат тарапынан отызға жуық ұсыныстар жолданған еді
олардың жартысынан жуығы қабылданғанын қаперлеріңізге беремін
қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілі деген мәтінде қателіктер анықталды
заң жобасының екінші оқылымға дайындау барысында олар сенат сенат регламентінің қырық бесінші бабына сәйкес түзетілді
заң жобаларын дайындауда мемлекеттік тілдің тазалығы мен сапасына қатысты сындар азайтылып жүрген жоқ
ақпарат және қоғамдық даму министрі дайындаған осы заңның бастапқы жобасына ғылыми лингвистикалық сараптама жүргізу барысында төрт жүз жиырма екі қателік анықталған
бұған жай үйренішті жағдай деп қарауға көңіл аудармай кетуге болмайды деген ойдамын

қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы қазақстан республикасы заңының жобасын өзгерістер мен
толықтыруларды сенат отырысының қарауына енгізе отырып қазақстан республикасы конституциясы алпыс бірінші бабының бесінші тармағына сәйкес оларды парламент мәжілісіне жіберуді ұсынады
ілеспе заң жобасы бойынша тоқталатын болсақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы екі мың жиырмасыншы жылы отызыншы сәуірдегі сенат отырысында қаралып мақұлданды бірінші оқылымда
заң жобасының мақсаты қолданыстағы заңнамалық актілерді қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы қазақстан республикасы заң жобасының нормаларына сәйкес келтіру болып табылады
бұл ретте қазақстан республикасының экология қылмыстық әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстеріне және сегіз заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген
сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасы бойынша ескертулер мен ұсыныстары жоқ
конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті қазақстан республикасы парламенті комитеттері мен комиссиялары туралы қазақстан республикасы заңының жиырма тоғызыншы бабының бірінші жетінші тармақшаларын басшылыққа ала отырып
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
қазақстан республикасы заңының жобасын сенат отырысының қарауына енгізеді және қазақстан республикасы парламенті сенаты регламентінің қырық екінші тармағына сәйкес парламент мәжілісіне жіберуді ұсынады
заң жобалары бойынша баяндамалар аяқталды қолдау білдірулеріңізді сұраймыз назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет
рахмет сәрсенбай құрманұлы
заң жобалары бірінші оқылымда қаралғанда жан жақты талқыланған сондықтан тағы да талқылаудың қажеті бар ма әріптестер
жоқ жоқ олай болса заң жобалары бойынша жеке жеке шешім қабылдайық
бірінші қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз
кестеге он алты түзету енгізілген
бас комитет бұл түзетулерді қабылдансын деген ұсыныс жасап отыр
бас комитеттің ұсыныстарымен келісесіздер ме
онда заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді бас комитеттің ұсынысымен тұтастай дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты дауыс бермегендер бір жақтағандар қырық бес
заң жобасына сенат енгізілген түзетулер қабылданды
енді мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесі экранда көрсетілсін
қатысып отырғандар қырық бес жақтағандар қырық бес мәжіліс мақұлдаған баптар қабылданды
сенат енгізген түзетулерді мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер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

сенат регламентінің қырық екінші тармағына сәйкес негізгі заң жобасы бойынша мәжіліске өзгерістер мен толықтырулар жіберілсе сонымен бірге ілеспе заң жобасы да жіберіледі
сондықтан бас комитет ілеспе заң жобасын мәжіліске жіберілсін деген ұсыныс жасап отыр
алдымен мәжіліс мақұлдаған баптарды дауысқа қоюымыз керек
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер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
енді бас комитеттің ілеспе заң жобасы мәжіліске жіберілсін деген ұсынысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер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
құрметті әріптестер бұл заң жобалары еліміздің дамуына оң әсерін тигізетіні сөзсіз
сондай ақ аталған жоба саяси үдерістерді одан әрі дамыту адам құқықтарын қамтамасыз ету және демократия жолында жасалған нақты қадам деп айтуымызға толық негіз бар
сондықтан аталған заң жобасы ел игілігіне қызмет етеді деп сенеміз
аида ғалымқызы рахмет сізге сау болыңыз
құрметті әріптестер
күн тәртібіндегі келесі мәселе төтенше жағдай мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы заң жобасы
осы заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз ұлттық экономика министрі руслан ерболатұлы дәленовке беріледі
құрметті мәулен сағатханұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне төтенше жағдай мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы заң жобасы ұсынылып отыр
заң жобасы әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы мемлекет басшысының жарлығын орындау мақсатында әзірленді
заң жобасының мақсаты әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін төтенше жағдай кезеңінде жедел шаралар қабылдау мүмкіндігі болып табылады
заң жобасында төтенше жағдай кезеңінде мемлекеттік басқарудың жұмыс істеу механизмі белгіленеді
ол үшін төтенше жағдай туралы және құқықтық актілер туралы заңдарға түзетулер енгізіледі
атап айтқанда төтенше жағдай туралы заң төтенше жағдай кезінде заңнаманың жекелеген салаларының қолдану ерекшеліктерімен толықтырылады
заң жобасында оларға он төрт сала жатқызылады
олар салықтық бюджеттік кедендік банктік еңбек монополияға қарсы заңнама денсаулық мемлекеттік сатып алу валюталық реттеу туралы заңнама
әлеуметтік қорғау мемлекеттік мүлік мемлекеттік бақылау және қадағалау саласында сондай ақ елдің халықаралық міндеттемелерін іске асыру
төтенше жағдай кезеңінде қабылданған құқықтық актілер жалпы алғанда ол аяқталғанға дейін қолданылатын болады
олардың қатарына өзге қолданылу мерзімі белгіленген актілер кірмейді
төтенше жағдай туралы заңда белгіленген жағдайда және тәртіп пен нормативтік құқықтық актінің немесе оның жекелеген нормаларының қолданылуын тоқтау бойынша құқықтық актілер туралы заңға түзету енгізіледі
жалпы алғанда аталған түзетулер төтенше жағдай кезеңінде әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған
заң жобасын қабылдау бюджеттен қосымша қаржылық шығымдарды талап етпейді және теріс әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқпайды
назарларыңызға рахмет қолдауларыңызды сұраймын
рахмет әріптестер руслан сұрақтарыңыз бар ма
сөз і депутат сұлтанов ерік хамзаұлына беріледі
құрметті ыыы мәулен сағатханұлы рахмет құрметті руслан ерболатұлы
заң жобасының екінші бабына сәйкес осы заң алғашқы ресми жарияланғаннан күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі және екі мың жиырмасыншы жылы он бесінші наурыздан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады
осыған байланысты сұрақ бұл норма қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейді ме және екі жақты түсінік бермейді ме
сұрағыңызға рахмет актілер туралы заң ііі заңға сәйкес құқықтық актінің күші бұрын туындаған қатынастарға да қолданылуы мүмкін
бұл ыыы нормативтік құқықтың өзінде қарастырылуы қажет
і осы заң жобасында кері күш туралы норма көзделген сондықтан қайшылықтар болмайды
і бұл ы заңға заңнамаға сәйкес келеді
ыыы екі жақты түсіндіру бойынша ыыы құқықтық қатынастарға қолданылу мерзімі екі мың жиырмасыншы жылғы он бесінші наурыз төтенше жағдай туралы шешім де і он бесінші наурызда қабылданды және жарияланды
ыыы олар бір біріне сәйкес келеді сондықтан ыыы екі жақты і түсіндірме болмайды
жалпы бұл төтенше жағдай кезеңінде әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін ыыы қажетті жедел шараларды қабылдауға мүмкіндік береді рахмет
жақсы слово предоставляется депутату ершову сергею михайловичу
уважаемый руслан ерболатович на сегодня э наш президент в нашей стране отменил чрезвычайное положение оставив положение карантина
к нам многие обращаются избиратели и просто жители а в чем собственно сейчас разница иии что изменится как раз сейчас
нас многие смотрят вы могли бы очень четко все это дело объяснить спасибо
спасибо за вопрос
я думаю уполномоченные органы более развернутый ответ дадут эээ по данному вопросу поскольку э вопрос регулируется другими уполномоченными органами спасибо
уважаемые коллеги келесі сөз депутат еңсегенов сәрсенбай құрманұлына беріледі
рахмет құрметті руслан ерболатұлы
аталған заңның өзектілігі және қажеттілігі ешқандай күмән тудырмайды
комитет отырысында бұл заңға жан жақты қолдау білдірілді
менің бір ғана сұрағым бар
ы бұл мәжілісте де әңгіме болған қазіргі кезде осындай жағдайға қатысты мынау азаматтардың жекелеген құжаттардың мерзімі өтуіне қатысты көптеген мәселе туындап отыр
оны үкімет министрліктер барынша шешуде
і бір ғана мысал мысалы жүргізуші куәліктерінің өзі мерзімі өткен жүз елу мыңнан астам адам қазір қазақстан бойынша осындай жағдайға душар болған
сіздің ойыңызша болашақта осы заңды жетілдіру мақсатында жаңағыдай қалыптасқан жағдайларды заңнамалық тұрғыдан реттеу қажеттігі бар деп есептейсіз бе болашақта
оны енгізген дұрыс шығар деген менің ойым бар сіздің пікіріңізді білгім келеді рахмет
сұрағыңызға рахмет болашақта қайшылықтар болмайды өйткені үкіметтің құзыреті бар
ол жекелеген құжаттамалар мерзімі бойынша і үкіметтің қаулысы і шығарылды енді ол і мәселе шешілді рахмет
жақсы басқа сұрақтар жоқ руслан ерболатұлы рахмет сізге орныңызға отыруға болады
қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшысы төлеубек төлеуұлы мұқашевқа беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы құрметті депутаттар
заң жобасы төтенше жағдай кезінде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қазақстан республикасының конституциялық құрылысын қорғау үшін жедел шаралар қабылдау мақсатында әзірленген
заң жобасы арқылы төтенше жағдай туралы және құқықтық актілер туралы қазақстан республикасының заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі
олар туралы әзірлеуші і егжей тегжей баяндады
төтенше жағдай енгізілген кезде және осыған байланысты кейінге қалдыруға болмайтын іс әрекеттерді талап ететін
дағдарыстық жағдай кезінде туындаған мәселелер іс жүзінде мемлекет қызметінің барлық саласында тез шешу қажет екенін бәрі түсінеді
осыған байланысты заң жобасы мен заңнамада көзделген жекелеген қоғамдық қатынастарды реттеудің өзге де тәртібін белгілеу ұсынылады
заң жобасын іске асыру дағдарысқа қарсы тиімді саясат арқылы барлық мемлекеттік жүйенің беріктігі мен әлеуметтік экономикалық тұрақтылығын сондай ақ ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
аталған ііі аталғанды ескере отырып осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын рахмет назарларыңызға
рахмет төлеубек төлеуұлы енді заң жобасын талқылауға көшейік
сөз депутат нұрсипатов нұржан нұрланбекұлына беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы құрметті әріптестер
екі мың жиырмасыншы жылы оқиғалар жаңа тұмау вирусының пайда болуымен және оның бүкіл әлем бойынша таралуымен астасып кетті
көптеген мемлекеттер оның ішінде қазақстан төтенше жағдайды енгізуге мәжбүр болды өйткені пандемия жаһандық сипат алып биологиялық қауіпке айналды
төтенше жағдай режимін қолданудан қалыптасқан әлемдік тәжірибесі бүгін де мемлекеттерге туындаған проблемаларды шешу үшін тиімді әдістерді іздестіруді талап етеді
қазақстан өз кезегінде осы жағдайды реттеуде оның ішінде нормативтік құқықтық базаны жетілдіру бойынша мақсатты саясат жүргізуде
ұсынылған заң жобасы арқылы төтенше жағдай кезінде кезеңінде маңызды әлеуметтік экономикалық мәні бар мемлекет қызметінің жекелеген салаларын реттеу ерекшеліктері енгізіледі
осыған байланысты салықтық жеңілдіктер мемлекеттік сатып алуды жедел етіп өткізу әлеуметтік қамсыздандыру валюталық реттеу және басқа да маңызды мәселелерге қатысты жедел және шұғыл шаралар қабылдау қажеттігі туындады
сондықтан заң жобасында төтенше жағдай кезеңінде заңнамада көзделген жекелеген қоғамдық қатынастарды реттеудің өзге тәртібін белгілеу ұсынылады
әлемнің көптеген елдерінде төтенше жағдай туралы салалық заңдарда және немесе конституцияда билік институттарының елді төтенше жағдайдан шығару мақсатында
заңнаманың жекелеген ережелерін шектеу тоқтата тұру жөніндегі іс әрекеттеріне жол берілетінін атап өткім келеді
қабылданатын шаралар мемлекеттің тұрақтылығы мен ұлттық оның ішінде экономикалық қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ететіне сенімдімін
құрметті әріптестер заң жобасын қолдауларын сұраймын рахмет
жақсы рахмет нұржан нұрланбекұлы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
бас комитеттің заңды қабылдау жөніндегі ұсынысын және осы мәселе бойынша сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер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
құрметті әріптестер биыл ел тарихында алғаш рет төтенше жағдай режимінде өмір сүруге мәжбүр болдық
осындай күрделі кезеңде жедел шешімдер қабылдау керектігіне көзіміз жетті
осы ретте қабылданып отырған заңның маңызы зор
ол төтенше жағдай кезіндегі мемлекеттік басқару тетіктерін нақтылайды
қажет болған жағдайда халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шұғыл шараларды қабылдауға мүмкіндік береді
сондықтан заңның ел дамуына оң әсері болады деп сенеміз
құрметті әріптестер
күн тәртібіндегі келесі мәселе жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда қаралады
баяндама жасау үшін сөз ұлттық экономика министрі руслан ерболатұлы дәленовқа беріледі
құрметті мәулен сағатханұлы құрметті депутаттар
сіздердің назарларыңызға кейбір заңнамалық актілерге жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылып отыр
заң жобасында мыналар ұсынылады уәкілетті органға жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы мемлекеттік бақылау құзыретін беру көзделеді
жұмылдыру дайындығы саласындағы бұзушылықтар үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қолданылатын жағдайлар анықталады
кейбір мемлекеттік органдардың і функциялары нақтыланады
жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға сақтандыру қорын құру және сақтау саласындағы қызметті үйлестіру құзыреті беріледі
бұл қару жарақ пен әскери техника бұйымдарына аса маңызды азаматтық өнімге техникалық құжаттаманың сондай ақ жоғары
объектілерге халықтың тыныс тіршілігін қамтамасыз ету жүйелеріне және ұлттық игілік болып табылатын объектілерге жобалық құжаттаманың сақтандыру қоры
мемлекеттік материалдық резервті жетілдіру бойынша жаңа тәсілдер енгізуде
денсаулық сақтау министрлігінің ведомстволық бағынысты өнімі мемлекеттік материалдық резервке жеткізу кезінде және оларды сақтау кезінде тауарлардың сапасын бақылауды жүзеге асыратын болады
мемлекеттік материалдық резервтің тауарларын і кәдеге жарату бойынша құзырет енгізіледі
материалдық құндылықтарды жаңартуды сақтау пункттері і жүзеге асыратын болады
материалдық құндылықтар басқа мемлекеттік органдардың балансына тегін беріледі
жұмылдыру резервінің медициналық мақсаттағы дәрілік заттары мен бұйымдарын жеткізу сақтау және жаңарту функциялары функцияларын орындалуы десаулық сақтау саласындағы
өкілетті органның және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінде қызмет ететін бірыңғай дистрибьюторға жүктеледі
заң жобасы жұмылдыру дайындығы мен мемлекеттік материалдық резерв жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталған
назарларыңызға рахмет қолдауларыңызды сұраймын
жақсы әріптестер руслан ерболатұлына сұрақтарыңыз бар ма
сөз і сенатор нүкетаеваға беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы
э уважаемый руслан ерболатович я эээ м полностью поддерживаю проект закона но вместе с тем у меня два вопроса
как должны действовать военнослужащие женщины при объявлении мобилизации например имеющие детей в возрасте до шестнадцати лет а также многодетные
второй вопрос кому будет предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации спасибо
спасибо за вопрос в настоящее время в реализацию законопроекта э предполагается издание одного приказа и шести постановлений
в рамках этих постановлений будут э выработаны меры по э вопросам эээ военнослужащих и военнообязанных женского пола в том числе
эээ тех кто обязан эээ в данном случае эээ м эээ в связи с материнством эээ находиться дома и так далее
э и в качестве и вопросы призыва также будут отражены в этом постановлении
мы эти вопросы отрегулируем спасибо
сөз дүйсембаев ғұмар ислямұлына беріледі
рахмет құрметті төраға
құрметті руслан ерболатұлы сізге екі сұрағым бар менің
елімізде мемлекеттік органдардың және ұйымдардың сақтандыру қорын құру үшін құжаттаманы ұсыну және оның қызмет ету тәртібі үкіметтің екі мың сегізінші жиырма екінші қыркүйектегі құпия қаулысымен бекітілді
аса қауіпті объектілерге халықтың тіршілігін қамтамасыз ету жүйелеріне жобалық смета құжаттаманы микрография ғылыми зерттеу институтына
міндетті тапсыру жөніндегі регламенты қаншалықты заңға сәйкес келеді және мемлекеттік сараптамамен өзара байланысы қалай реттелген
екінші осы кәсіпорынның материалдық техникалық базасын нығайту мен қызметкерлердің жалақысын көтеру мәселесі қарастырылады ма рахмет

жұмылдыру туралы заңына сәйкес үкімет ііі сақтандыру қорын ііі құру тәртібін белгілейді
ыыы үкімет қаулысымен осы регламент осы тәртіп белгіленді
тәртіппен институтқа жобалық сметалық құжаттарды і тапсырма қажеттілігі анықталған
ы сондықтан құзырет бар ыыы тәртіп бар регламент бар осы олар ыыы заңға сәйкес келеді
институт пен ыыы м ыыы сараптама беретін ұйымдар арасындағы қарым қатынастарға келетін болсақ қазіргі таңда ыыы тапсырма тапсырыс берушілердің ыыы өздері ғана ыыы институтқа осы жобалық сметалық құжаттарды тапсырады
бірақ ііі ыыы м сараптама беретін ұйымдар ыыы осы құжаттарды институт институтқа тапсырмайды
сіз дұрыс айтасыз ол көзделмеген
ыыы оны жасау ы регламентті өзгерту қажет ііі осы мәселені біз одан әрі пысықтаймыз
жалақы бойынша шынында да ііі институтта жұмыс өте қиын
бұл ы құпияларды сақтау ы ақпаратты өндеу және басқалары сондықтан і жалақы ыыы сәйкес болу қажет менің ойымша
ыыы қазіргі таңда қосымша ақы ы көзделген
бұл ыыы базалық жалақының жиырма бес елу проценті бірақ ол тұрақты емес ыыы қаржылық үнемдеу болған кезде төленеді
енді біз і тұрақты қосымша ақы ыыы ыыы белгілеу мәселесін пысықтаймыз
ы осы мәселені осы жыл ішінде біз шешеміз
ы жабдықтау ы материалдық жабдықтау бойынша осы мәселені де шешеміз ы келесі жылға арналған бюджетте і қосымша қаражатты қарастырамыз рахмет
руслан ерболатұлы рахмет сізге орныңызға отыруға болады
құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіспіздік комитетінің мүшесі талғат амангелдіұлы мұсабаевқа беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйелерін сондай ақ мемлекеттік материалдық резервті сақтау және пайдалану бөлігінде азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіруге бағытталған
заң жобасының негізгі міндеті қазақстан республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарының жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру сондай ақ мемлекеттік материалдық резерв саласындағы қызметінің тиімділігін арттыру
бұл туралы министр егжей тегжейлі баяндады
заң жобасы өте маңызды өйткені оны қабылдау адамдардың жұмылдыру дайындығы саласындағы міндеттерін орындамағаны үшін жауапкершілігін арттыруға жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жөніндегі іс шаралардың жиынды ұсталуына және өткізілуіне тұрақты бақылау
орнатуға сондай ақ мемлекеттік материалдық резервті резервтегі материалдық ресурстар қорын сақтауға және уақытылы жаңартуға мүмкіндік береді
құрметті әріптестер сенаттың тұрақты комитеттері заң жобасын тұжырымдамалы қолдады
жоғарыда айтылғандарды ескере отырып бас комитет оны бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады
назарларыңызға рахмет
рахмет талғат амангелдіұлы енді заң жобасын талқылауға көшейік әріптестер
сөз депутат қожамжаров қайрат пернешұлына беріледі
құрметті мәулен сағатханұлы құрметті әріптестер
еліміздің тәуелсіздің ең маңызды кепілінің бірі әскери қауіпсіздік
мемлекет тарапынан төтенше шараларды қабылдауды талап ететін қиын қыстау кезеңнің бірі соғыс уақыты
мемлекет басшысы бекіткен әскери доктринаға сәйкес бейбіт өмірден соғыс жағдайына уақытылы және сапалы өту үшін жауапты мемлекеттік органдары мен жұмылдыру жүйесіне қатысты барша субъектілердің жұмыс жүргізуіне құқықтық негіз қалыптастыру қажет
бүгінгі заң жобасы аталған мақсатта қабылданып отыр яғни жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органның бақылау құзыретін айқындау соғыс жағдайында тапсырыстарды орындамаған үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу
қолданыстағы кәсіпкерлік кодекстің қолданылмау негіздері мен шарттары мемлекеттік материалдық резерв жүйесін соның ішінде азық түлік және дәрі дәрмек қорларын жетілдірудің жаңа тетіктерін белгілеу және басқалары
менің әріптестерім ұсыныстағы нормаларға жан жақты сипаттама беріп өтті осыған орай құрметті әріптестер заң жобасын қолдауға шақырамын
назарларыңызға рахмет
рахмет сөз депутат бектұрғанов серік шыңғысұлына беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы құрметті әріптестер
поддерживая рассматриваемый законопроект в первом чтении хотел бы обратить внимание на одну проблему которая выявилась при при его обсуждении
в проекте закона э предполагается передача министерству здравоохранения компетенции по поставке хранению освежению и разбронированию лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва
это очень правильная и своевременная мера
вместе с тем на сегодняшний день в системе госмобрезерва имеются проблемы которые не решались уже в течение длительного периода
во первых базы специального медицинского снабжения находящиеся на балансе местных исполнительных органов в основном построены пятьдесят лет назад
и не отвечают требованиям по организации хранения любых материальных ценностей тем более лекарственных препаратов и медицинских изделий при этом износ зданий составляет от двадцати до шестидесяти процентов
более того в северо казахстанской области один из складов расположен в здании тысяча девятьсот восемнадцатого года постройки в актюбинской области тысяча девятьсот сорок седьмого года постройки
в акмолинской области приспособлено здание тысяча девятьсот пятьдесят шестого года постройки в городе алматы тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года постройки
во вторых значительная часть моб резерва системы здравоохранения заложена в шестидесятых семидесятых годах прошлого столетия а необходимое и регулярное обновление лекарственных препаратов и медицинских изделий не проводилось
по нашим данным финансирование закладки материальных ценностей системы здравоохранения и их освежение за счет средств республиканского бюджета фактически прекратилось в две тысячи пятого года
при этом во исполнение статьи двенадцать прим один закона о гражданской защите ни комитет по гос мат резервам
ни уполномоченный орган в сфере государственного резерва не инициировали принятие нормативно правовых актов регламентирующих механизм обновления материальных ценностей моб резерва
а без этого невозможно полноценно обеспечить своевременную замену материальных ценностей государственного резерва
в связи с этим эта работа проводилась периодически по инициативе руководителей управления здравоохранения на свое усмотрение на свой страх и риск
а в последние годы и этот процесс полностью остановился в связи с централизованным закупом лекарств через ск фармация
одной из причин отсутствия должного порядка в этой работе могло стать и то что с тысяча девятьсот девяносто второго года
система госматрезерва преобразовывалась десять раз то в самостоятельный орган то с передачей из одного министерства в другое
к примеру перейдя в две тысячи четырнадцатом году из министерства по чрезвычайным ситуациям в министерство национальной экономики комитет по гос мат резервам
уже в две тысячи шестнадцатом году был передан министерству обороны и аэрокосмической промышленности а с две тысячи девятнадцатого года был опять возвращен в состав министерства национальной экономики
мы понимаем что в такие периоды гос орган как минимум полгода не может эффективно и с полной отдачей выполнять свои функции пока не утвердят штаты и все необходимые нормативно правовые акты
также об отстутствии должного контроля в этой работе говорят следующие факты в октябре две тысячи пятнадцатого года вышло постановление правительства республики казахстан
о разбронировании материальных ценностей государственного материального резерва но для исполнения этого решения ответственным государственным органом необходимые организационно технические мероприятия в ряде областей не проведены
кроме того в октябре две тысячи семнадцатого года советом безопасности было дано поручение правительству по решению проблемных вопросов мобилизационной подготовки системы здравоохранения которое тоже не было исполнено в полном обьеме
поэтому большая часть медицинского и санитарно хозяйственного имущества мобилизационного резерва дыхательная аппаратура электрокардиографы стоматологическо лабораторное оборудование
физиоаппаратура средства индивидуальной защиты и тому подобное заложенное еще в советский период морально и физически устарело и в настоящее время его использование в медицинской практике не представляется возможным
может быть по этим причинам в условиях чрезвычайного положения и борьбы с пандемией коронавируса ковид девятнадцать мы не получали никакой информации о том
что в стране были использованы хоть какие то материальные ресурсы из государственного материального резерва системы здравоохранения
безусловно такое положение дел не может оставаться и дальше поэтому полагаю необходимо министерству национальной экономики как уполномоченному органу в сфере государственного резерва
до передачи баз и их содержимого провести полную инвентаризацию и ревизию имущества находящегося на складах а также их технического состояния
причем эту работу на мой взгляд необходимо провести с привлечением заинтересованных государственных органов и организаций в том числе министерств
здравоохранения финансов обороны внутренних дел комитета национальной безопасности генеральной прокуратуры счетного комитета
а по результатам инвентаризации провести разбронирование или утилизацтю невостребованных материальных ценностей
кроме того в рамках поручения главы государства токаева касым жомарта кемелевича по по полноценному технологическому переоборудованию мед учреждений
наверно следовало бы рассмотреть вопрос выделения дополнительных финансовых средств для приведения складов в соответствии с современными требованиями и оснащением их согласно норматива
эта проблема должна быть решена наряду с теми которые вскрылись в период чрезвычайного положения в стране
надеюсь что в случае принятия законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан
по вопросу мобилизационной подготовки и мобилизации правительство обратит серьезное внимание на этот вопрос благодарю за внимание
рахмет сөз депутат жүсіп нұртөре байтілесұлына беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы
ыыы заң жобасы өте маңызды бұны қолдаймын өзім ыыы соғыс жағдайында мына жаппай жұмылдыру деген мәселе өте маңызды
айтқан жерден аулақ деген қазақта сөз бар ғой соғыстың бетін аулақ қылсын бірақ біз мына кешегі төтенше жағдайдың басталған кездің өзінде біршама сасып қалдық
қарапайым масканың өзін таба алмай қалған жағдайымыз болды
түрлі жағдайалр туындауы мүмкін сондықтан мысалға мақтаралда су тасқыны болып жатыр түркістан облысында су тасқыны орын алыватыр мына бірнеше аудандарда
мына үрмелі резенке қайықтар резенке етік шығаратын өндіріс бізде бар ма
болмаса мына қазақстанда противогаз деген осы қондырғыны ұрылғыны шығаратын ііі өндіріс бар ма
біз әлде сол бұрынғы ссср дің кезіндегі противогаздарды әлі күнге дейін пайдаланып жүрміз бе
еліміз де осындай сақтықша құралдармен қаншалықты жабдықталған
мемлекеттік материалдық резервтерді жасақтаған кезде осындай сұрақтардың жауабын табуым керек сияқты
екінші бір мәселе бұрын мына азаматтардың жеке көлігі әскери комиссариаттарда тіркеуге қойылатын
соғыс жағдайында мұндай көліктер есепке алынған соң мемлекет өз қажетіне жарататын тұғын
қазір ондай көліктер есепке алынбайды тіркеуге қойылмайды ііі әскери қолданысқа жарамды ауыр жүк тарта алатын автокөліктерді жаңа жаппай жұмылдыру кезінде і пайдалану үшін арнайы есепке қою қажет сияқты
сондықтан да алдағы уақытта осы ұсыныстар ескерілсе дұрыс болар еді деп ойлаймын
назар аударып ден қойғандарыңызға рахмет
рахмет талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ
енді шешім қабылдайық
заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулының жобасы сіздерде бар
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер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
сөз мұхтар абрарұлына беріледі
құрметті төраға аталған заң жобасын екінші оқылымда қарауды бүгінгі отырыстың күн тәртібіне енгізуді сұраймын
құрметті әріптестер біз бұл мәселені дауысқа қоюымыз керек
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер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
заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады

келесі мәселе мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау туралы заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз сыртқы істер министрі мұхтар бескенұлы тілеубердіге беріледі
құрметті мәулен сағатханұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға бір мың тоғыз жүз қырық жетінші жылы жиырма бірінші қарашада қабылданған мамандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау туралы заң жобасы енгізіледі
бұл конвенция біріккен ұлттар ұйымы және оның мекемелері пайдаланатын артықшылары мен иммунитеттер жиынтығын біріздендіруге бағытталған
конвенцияға жүз отыз бір мемлекет қосылды
мекемелердің саны қазіргі таңда он тоғыз ұйымды құрайды
қазақстан біріккен ұлттар ұйымының барлық мекемелерінің мүшесі болып табылады
олардың арасынан жеті мекеме қазақстанда өз өкілдіктерін ашқан
юнеско халықаралық еңбек ұйымы азық түлік және ауыл шаруашылық ұйымы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы халықаралық валюта қоры дүниежүзілік банк халықаралық қаржы корпорациясы
мекемелердің және олардың лауазымды тұлғалардың артықшылықтары мен иммунитеттері қазақстан бір мың тоғыз жүз тоқсан бесінші жылдан бері қатусышы болып табылатын
бұл ұйымның артықшылықтары мен иммунитеттері туралы бір мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылғы конвенциясында баяндалған бұның жалпы артықшылықтары мен иммунитеттеріне теңестірілген
бір мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылғы конвенция біріккен ұлттар ұйымының басты және қосалқы органдары өкілдерінің артықшылықтары мен иммунитеттерін реттейді
ал бір мың тоғыз жүз қырық жетінші жылғы конвенцияның күші болса тек мекемелерге ғана таралады
осы екі құжаттағы артықшылықтары мен иммунитет туралы ережелерін бір бірін қайталайды және өзара бірдей
қазақстан республикасы конвенцияға ескертпелер және бір мәлімдеме жасап отыр
ескертпелердің қажеттілігі елімізде орналасқан біріккен ұлттар ұйымының мекемелерін жұмыс істейтін қазақстан азаматтарын салық төлемдерінен босатпайды негізделген
одан басқа қазақстан азаматтарын өз азаматтығы мемлекеттің аумағында болуына байланысты оларға көші көн және репатриация рәсімдері қолданылмайды
мәлімдемеге келетін болсақ конвенцияның мәтінінде кедендік алымдар деген термин қазақстан республикасында қолданылатын заңнамаға сәйкес босату берілетін кедендік төлемдердің барлық түрлері деп түсіндіріліп мазмұндайды
мекемелердің қызметі мемлекет дамуын барлық дерлік маңызды салаларын қамтиды және бүгінгі күнде біздің олармен ынтымақтастығымыз аса жоғары деңгейде
мәселен азық түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының ынтымақтастық шеңберінде қазақстанда алдын ала і мөлшерінен
жиырма жеті де жеті миллион ақш долларын құрайтын сомаға он жеті ұлттық өңірлік және жаһандық жобалардың іске асыру жоспарлануда
еліміздің ұлттық денсаулық сақтау і жүйесін дамуына дүниежүзілік ы денсаулық сақтау ұйымының ынтымақтастық маңызды үлес қосуда
бұл ұйыммен өзара әріптестікті нығайту қажеттілігі оның бүгінгі күнгі коронавирус пандемиясының күрес шеңберінде жаһанды үйлестіруші рөлін атқарып жатқан жағдайдан айқын көрінуде
юнеско ның жобалық қызметі қазақстандық мәдени және табиғи мұраларды насихаттауға орнақты даму үшін ғылыми және гуманитарлық әлеуметті жұмылдыруға білім беру және коммуникация саласында үздік халықаралық тәжірибені қолдануға қолғабыс көрсетеді
халықаралық қаржы корпорациясы қазақстанда орналасып өз қызметін бүкіл орталық азия бойынша жүзеге асырады
ол өз кезегінде қазақстандық өңіріміздегі рөлін нығайтуға жол береді
бір мың тоғыз жүз тоқсан жетінші жылдан бастап халықаралық қаржы корпорациясы қазақстанда он жеті де а бір де төрт миллиард ақш доллар көлемінде инвестиция салды
қорытындылай келе конвенцияны ратификациялау қазақстанда мекемелердің қызметі үшін қолайлы жағдайлар жасап қазақстан республикасы тұнғыш президенті елбасы нұрсұлтан назарбаевтың және қазақстан президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың
алматыда орнықты даму мақсаттары бойынша бұұ орталығын құру және бұұ басқа да ұйымдарды мен агенттіктерін тарту туралы бастамасын іске асыруға көмек беретінін атап өткім келеді
баяндалғанның негізінде мекемелерінің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенция ратификациялау туралы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет әріптестер мұхтар бескенұлына сұрақтарыңыз бар ма
сөз депутат қаппарова айгүл жарылқасынқызына беріледі
рахмет құрметті төраға
құрметті мұхтар бескенұлы менде екі сұрақ бар
конвенцияны ратификациялау қазақстандағы біріккен ұлттар ұйымы агенттіктерінің санын көбеюіне қалай әсер етеді
екінші мәселе конвенцияның он тоғызыншы бөлімінің а тармақшасына қатысты
онда мамандандырылған мекемелердің лауазымды тұлғалары айтқан немесе жазған және жасаған барлық іс әрекеттері үшін сот жауапкершілігіне тартылмайды делінген
барлық іс әрекеттері үшін деген тұжырым қылмыстық құқық бұзушылықтарды да білдіреді ме
егер мамандандырылған мекемелердің лауазымды тұлғалары қазақстанның мүддесіне немесе еліміздің заңдарына қайшы келетін і осындай теріс әрекеттер жасалған жағдайда олар қандай да бір жауапкершілікке тартылады
осыны түсіндіріп беруіңізді сұраймын өйткені конвенциямен халықаралық сотта даулар мен келіспеушіліктерді шешуге қатысты нормалар ғана көзделген рахмет
сұрақтарыңызға рахмет
әлбетте бұл заң ііі жобасын ратификациялағаннан кейін мына халықаралық ұйымдардың і қазақстанда өкілдіктерін ашуына оң әсері тиеді деп сенеміз
ыыы мына бұл конвенция негізінде өзі он тоғыз і халықаралық і ұйымның жұмысын қамтиды
ыыы қазір ғана атап шыққандай жетеуі бізде өкілдіктерін ашқан
ыыы иә былай қарасақ мына үш а алты алты халықаралық ұйымдар мен өкілдіктерін ашқан кезінде біз жеке жеке ііі келісімшартқа қол қойып оларды ратификацияладық
ал мысалы халықаралық қаржы і валюта қоры мына алматыда қазіргі уақытта ііі орталық азия кавказ және монғолияға арналған аймақтық орталығын ашпақшы
олардың ыыы шарт қойып отырғаны осы конвенцияны ратификациялау ең біріншіден
сондықтан келесі болашақта басқа ұйымдар да бізде қазақстанда өкілдіктерін ашатын болса олар жеке жеке ы келісімшартқа отырмай ратификацияламай осы ы конвенция негізінде біз оларға жол ашамыз
екінші сұраққа келетін болсақ мына расында да ы лауазымды тұлғалар дегеніміз ол мына халықаралық ііі ұйымның өкілдері яғни дипломаттары келіп қазақстанда жұмыс істейтін ыыы азаматтар шетелдік азаматтар
ал біздің і қазақстан азаматтарына бұл не иммунитеттерге жатпайды
ііі әрине енді өмірге байланысты әртүрлі жағдайлар болады ыыы дипломаттар да кейбір соқтықтарға
бетке тұрған кезде әрине олардың енді біраз мына ііі жағдайлар туғызу мүмкін
бірақ ыыы ең біріншіден мына жіберетін халықаралық ұйым і бұл дипломаттарды өз жауапкершілігі алып бұл дипломатты біздің елімізге жіберіп отыр
мына і тәжірибеге сәйкес мына і дипломаттар өзі болып тұрған елдің заңдары мен ііі әдет ғұрыптарын сақтауға ыыы негізінде і уәде береді халықаралық ұйымның алдында
ііі сондықтан да біз ойлаймыз ы мына біздің негізінде бұндай ііі әлі
жағдайлар болған жоқ болашақта да болмайды деп сенеміз әрине сондықтан ыыы ыыы бұл халықаралық ұйымдармен жұмысты жалғастыра мына дипломаттарын қабылдаймыз осындай иммунитеттермен оларды қамтамасыз етеміз рахмет
рахмет басқа сұрақтар жоқ мұхтар бескенұлы рахмет сізге орныңызға отыруға болады
құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшысы төлеубек төлеұлы мұқашевқа беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы құрметті әріптестер
аталған конвенция біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының бір мың тоғыз қырық жетінші жылғы жиырма бірінші қарашадағы жүз жетпіс тоғыз екінші қарармен қабылданды
заң жобасының мақсаты біріккен ұлттар ұйымының және оның әртүрлі мекемелерінің артықшылықтары мен иммунитеттерін і келтірілетін конвенция ратификациялау болып табылады
қазақстан ііі біріккен ұлттар ұйымының он тоғыз мекемесінің мүшесі
оладың кейбірінің біздің і кейбіреулері біздің елімізде өз өкілеттері бар
алайда қазақстан конвенциясы ескертпе мен және мәлімдемені ратификациялады
ескертпе қажеттілігі қазақстан азаматтарының осы нормаларға объективті түрде қол жеткізе алмайтын өйткені олар шетелдіктер немесе азаматы жоқ адамдар болып табылмайды
тиісінше осы адамдардың өз азаматтығы бар мемлекеттің аумағында болуына байланысты оларға репортациялау рәсімі қолданылмайды
мәлімдемеге келетін болсақ ол қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес босату берілетін кедендік төлемдердің барлық түрлерін деп түсінілетін кедендік алымдар терминін қолдануымен байланысты
заң жобасын қабылдау елде екіжақты және көпжақты кеңейтуге және тереңдетуге сондай ақ оның үйлестірілу мен тиімділігін арттыруға ықпал ететін мекемелердің қызметі үшін қолайлы жағдайлар жасайды
аталғанды ескере отырып осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
рахмет назарларыңызға
рахмет төлеубек төлеуұлы
енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат нұржігітова дана өмірбайқызына беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы
қайырлы күн құрметті депутаттар әріптестер
қазақстанның тәуелсіздік алған жылдары халықаралық аренадағы алғашқы мақсаттардың бірі біріккен ұлттар ұйымымен қарым қатынасты нығайту болды
қазіргі таңда еліміз өзіне жүктелген халықаралық міндеттерді толығымен орындайтын жауапты әріптес ретіндегі беделімен танылып отыр
қазақстан қатысушы болып табылатын біріккен ұлттар ұйымының артықшылықтары мен иммунитеттер туралы мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылғы конвенцияның іс әрекеті біріккен ұлттар ұйымының жүйесіндегі мамандандырылған мекемелерге
қолданылмайтын болғандықтан мың тоғыз жүз қырық жетінші жылғы жиырма бірінші қарашадағы мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенция арқылы теңестірілді
мамандандырылған мекемелердің қызметі еліміздің дамуындағы барлық маңызды салаларын қамтып отыр
осы мекемелер арқылы қазақстанға ауқымды көлемде инвестициялар салынды және көптеген жобалар жүзеге асырылды ол туралы бағана айтып айтып кеттік
конвенцияны ратификациялау еліміздегі жеті өкілдіктің жұмысын нығайта түседі ал қалған он екі өкілдіктердің ашылуына негіз болады деп сенеміз
жалпы алғанда бұл заң қазақстанның халықаралық аренадағы беделін одан әрі арта түспек
осыған орай мен заң жобасын толығымен қолдаймын және сіздерден қолдауларыңызды сұраймын көп рахмет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
конвенцияны ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер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
бұл заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рахмет
құрметті әріптестер
қазір күн тәртібіне қосымша енгізілген заң жобасы бойынша комитеттің отырысын өткізу үшін он минутқа үзіліс жарияланады
құрметті депутаттар тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесі экранда көрсетілсін
қатысып отырғандар қырық бес кворум бар
жұмысымызды жалғастырайық
құрметті әріптестер күн тәртібіне қосымша енгізілген жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы заң жобасын екінші оқылымда қараймыз
сөз талғат амангелдіұлы мұсабаевқа беріледі
рахмет құрметті мәулен сағатханұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы сенат отырысында қаралды және бірінші оқылымда мақұлданды
осы заң жобасы арқылы жұмылдыру дайындығы саласына мемлекеттік бақылау енгізіледі және уәкілетті органға тиісті құзырет бекітіледі
сонымен бірге осы саладағы іс шараларды бейбіт уақытта орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік сондай ақ жұмылдыру соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында жұмылдыру тапсырмалары мен тапсырыстарды орындамағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі
заң жобасы бойынша жұмыс барысында комитеттер берген ескертулер мен ұсыныстар жұмыс топтарында және комитеттің кеңейтілген отырысында і егжей тегжейлі талқыланып нәтижесінде бастамашылармен алынып тасталды
і құрметті әріптестер осыған орай бас комитет қаралып отырған заңды қолдауды және қабылдауды ұсынады
назарларыңызға рахмет
рахмет талғат аманкелдіұлы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
жоқ олай болса шешім қабылдайық
бас комитеттің заңды қабылдау жөніндегі ұсынысын және осы мәселе бойынша сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын

нәтижесін экранда көрсетіңіздер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
құрметті депутаттар бұл заң төтенше жағдай кезінде жұмылдыру дайындығын жетілдіруді көздейді заң осы саланы реттеуге септігі тиері сөзсіз
заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рахмет

бүгінгі отырыстың күн тәртібіне енгізілген барлық мәселелерді қарадық депутаттық сауалдарыңыз бар ма
депутаттық сауалдар жоқ
олай болса құрметті сенаторлар бүгінгі отырысымызды қорытындылайық
алдымен баршаңызға заң жобалары бойынша атқарған жұмыстарыңыз үшін алғысымды білдіремін
мемлекет басшысының ұсынысымен елбасының және сіздердің қолдауларыңызбен сенат төрағасы болып сайландым
бұл мен үшін зор жауапкершілік
уақытта өздеріңіздей елге белгілі және беделді азаматтармен елдік мүдде жолында ақылдасып бірлесіп жұмыс істейміз деп ойлаймын
жалпы сенаттың саяси жүйедегі салмағы ерекше
өздеріңіз көріп отырғандай алдымызда ауқымды мақсат міндеттер тұр
соларды жүзеге асыру үшін сенат мәжіліспен өкіметпен орталық мемлекеттік органдармен бұқаралық ақпарат құралдарымен және азаматтық қоғам өкілдерімен конструктивті түрде жұмыс істейтін болады
осының арқасында мемлекет басшысы белгілеп берген мақсаттарға бірлесіп қол жеткіземіз деп сенемін
осы бағыттағы жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілеймін осымен сенат отырысын жабық деп жариялаймын баршаңызға рахмет сау болыңыздар